Partissi cu la Giurisprudenza, materia abbastanza friquintata di li studenti, c'è la scienza nfirmiristica, nautra bedda materia di studiari, c'è scienzi di la comunicazioni, ci sunnu li Littri Classichi e Muderni. Nsumma ci n'è na marea di materi, tutti nun mi vennu 'n testa ma chisti sunnu tra li chiù friquintati e li chiù mpurtanti. Autri nun mi ni vennu.